يا خوي إذا تبي تقوي جسمك ابدأ بتمارين القوة مثل رفع الأثقال أو تمارين الضغط، كمان جرب تمارين القرفصاء لإنها تقوي الساقين، بعدين حاول تمارين الكارديو مثل الجري أو السباحة لتحسين اللياقة، ومن المهم تركز على التغذية مثل تناول البروتينات والخضار، حاول تسوي جدول تمارين منتظم، ومع الوقت بتلاحظ الفرق في قوتك ولياقتك.